لتحضير ‹ hesitate › حقيبة بطريقة ممتازة; أول شي بتحط الاشياء الثقيلة في القاع مثل الاحذية ، بعدين الهدوم ممكن إن إنت تلفها بدل التطبيق لإن اللف بياخد مساحة اقل ، بعدين بتحأول إنت تحط الاشياء المهمة ابدأ بالاشياء المهمة الاهم فالمهم بحيث إن ما- ماتاخد مساحة معاك كبيرة.